ओवन एक तरह को रसोई उपकरण है। जिसको मुख्य उद्देश्य भोजन को पकान के शौकान और गर्म करन के लाये करों जात है। यह तापमान को निर्धारित करन पे भोजन का अंदर से भर तक समान रूप से पकान मा मदद करत है। ओवन को उपयोग केक कुकीज पिज्जा ब्रेड अधिक बेक किये जान वाले व्यंजनन के लाये करों जात है। इसके अलावा यह रोस्टिंग ग्रिलिंग और रीहीटिंग के लाये भी उपयुक्त होत है। जिससे भोजन के स्वाद गुणवत्ता बनी रहत है। आधुनिक ओवन में कई प्रकार के सेंसिंग और प्रोग्राम होत है। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन का वेर्शन ओवन और ओटीजी ओवन टोस्टर ग्रिलर। जो अलग अलग व्यंजन के उपयुक्त होत है। ओवन समय और ऊर्जा को बचात है। कहे कि यह जल्दी और कुशलता से काम करत है। इसके अलावा एक स्वास्थ्य विकल्प भी होत है। कहेसे कि इसमें तेल और मसालन को कम करों जात है। कुल मिलाके के ओवन ना केवल रसोई में काम आसानी बनत है। बल्कि व्यंजनन का अधिक स्वादिष्ट और पेशेवर बनन के लाये सहायक होत है।